A Kenya any e, da malaza amindreo any zao masay mara zao, io moa zany da fety kolotsay i io Da ny masay mampiseho dihy nentim-paharaza, ankanjo miloko ary asa tanà Ny fihetsiky ny masay io zany da anisan'ny tena mameno mpizahan-tany amindreo any io sady io koa no manamafy ara-kolotsay